पासवर्ड का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। कोई भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड काम आता है। पासवर्ड बनाने का तरीका होता है -चार अक्षरों का शब्द, चार अंक, और विशेष प्रतीक मिलाकर बनाना चाहिए।